Boh, pos ai una tupa de ténicas que tienin otras colturas, mu enteressantis i deferentis delas que gastamus paquí de sonureu. Por exempru, ena cozina asiática, col gastu del wok, puein retrael los agredientis cola lumbri mu huerti, i assina se mantienin el gustu i la teciúra en sin gastal gordura de más. La comía quea mu ligera i saborosa. Otra ténica enteressanti es el ahumau, que se gasta en muchas colturas, comu ena cozina nórdica o enos Estaus Uníus, i la carni i la pesca quean con un gustu mu particulal. En Japón, destaca la ténica del tataki, que consesti en marcal la carni o la pesca por huera i queal lo de drentu quasi que crúu.